Azafady fa teña tara zaho raha izy io tsy raha sitrapoko fa noho ny zava-misy tan-dalaña teñy. Tsy zay izy io raha fa nidofitsy bisikileta koa tômobily ninday añay iñy raha. Nisy pôlisy tao da tsy nengañy nandeha zahay, vao zao za nandea tomboky avao.